﻿إذا خيروني بين <hesitation> أنني نكون في عالم بلا جريمة ولا عالم بلا كوارث طبيعية، أكيد نخير عالم بلا جريمة. لأنه الكوارث الطبيعية <hesitation> عدد حدوثها ولا نسبة حدوثها قل من نسبة حدوث الجرائم حول العالم. وال والجريمة يكون عندها آثار كبيرة وكبيرة على المجتمع.